Worr Vietnami kunnen ishin worr bekenuu. Dib ede innin wonnin midas kun duranu inaman himbekaa, worr kun worr lollati. Ishin won dibiamu ijjolum gugurdifte, ijollen woishin gan kudeni jaa get loll barsifti. Inaman kunnen sagale innin nyaat, sagale yaani lilla yaani gubduu, sagale pilipiliafa sagale dib ete ishin nyaat tana. inaman kunnen amminen ishin lilla wolfetti, unity akan kaba dub amminen worr kunnen worr bekenu, worr kun worr <hesitation> lilla maka issan gar lollati bekenu dubattan gaf kaan hubetteni.